Amus ara colos estrumentus de pescoçón, no es? Pos harreas la bembrana del atambol cona maça. La bembrana briva i el brivaeru essi remeci l'airi hiziendu un son que tos conocemus quantis que lo sentimus. Nusotrus tenemus paquí el tamboril, qu'es el más corrienti. I de ves de tocal l'atambol izimus tamboreal. Hazi tol sentíu, vedrás? Pos essu te cuentu porque no tien más misteriu.